Gny bibikely izy io samy mana gny fifandraisany amy gny samy maha bibikely anazy. Misy karazany maro manko gny bibikely fa amy ankapobeny izy io raha io tsy mahay mizaka tsy de misy feo loatsy ahiny, gn'ankabeazan'ny gny bibikely. Misy gny bibikely sahala amy gny voalavo aloha, aaahh, mahay mifandray ereo samy ereo, uhm misimisy feo fahatanitany zay, feofeo kelikely zay atao, na koa fihetsikindreo aby ataony. Ankabeazan'ny gny bibikely rehetra aloha, amin'ny alalan'ny gny fihetsikiny, no- nofa izy te hifandray amy gny namany hafa de misy fihetsiky ataony egny. Samy ereo samy ereo samy bibikely avao mifankahazo mahay gny dikany.